Ouyevi yae arasa mokoi eta payandepo ovape pemaenduako yae oyoɨpe jokua arasapepako täta ikavije yepi yayuvanga erei añae kirai oaja añaeko yakuakua paraetema jukurai yembongueta yayapo yandeyeɨpe oyoɨpe